Ewesek roba ekaskuet lokong ewesek akitatomaa tamaa iyong arai tokana achakina kumian ngakilinga toyeria peonaa akop aram tokana akap ngioeae adaun eikaa akolong eecharrakina aying ngurupiyae nguna jik eminiminia jik mpaka ngesi nitokona eboiyee tokona saani. Engolik ayong atamar eeeh kwa iteni dir ngakiro nakalong aballa itwaan ayongo sasa emaisha lokaagingon lokaagaegun na esaa la ngesakara ayongo topero ng kaade ketama itwaan kape kemujia ngide kong kape todukinae nguukwa lu atoloto ayong jik atodukah atoyepu ngiikwa ngulu topwatarta ngkaade kilatarau earu lo elataa topwatarta ngakaade iyongaa tamatar kikoo ibore be nibe ati <hesitation> koneni alodukan ka ngolo atamatar ayong. Kirai ngiboro abala itwaan ayong kope yau atoloto ayong ayou. Karai ngakipi abala itwan ayong kape tooku atoloto ayong atookak tupwatarta ngkaade engolik kola ayong atamar karai kolong ngeketatam ayong itwaan een pe ke kekinit aii pe kependerit ekauren kang lokolo alataun jik <hesitation> kongina abuu. Ekaas kong jik ngilo mam nobo ichire lo eponyi akipor kengina atoper kuwala nataparach molot ariamu kama kengina atoper kuwala nataparach molot. Ariamu kama akimuj emuj atnekha lemarket abu elotaa ngiboree. Abu elotaa ngkaori kengina <hesitation> elotaa ngide atalot kengina jik ani moi akwaar nii nataparach aranguru atoekhaa <hesitation> kaas kaa ngolo emam nabo echie arai jik ngichan la nyakar ayong ayakar ayong ngiche. Zaidi lukaalak sana lo arai notakana ebunio iyong kiboi ka ama lusai jik ee karai ekorokoro nee epei ani ibuni jik tuper kengine tamaa kimekinae moi ekhoki aii atabongonii. Ani moi <hesitation> ataper jik ani nataoarach atoekhaa teni lamarket atobong Na asakar wori na akiting akimuj ngina tani kedict kasiam ayung isugari tani nidichichi etudak eeh emuj eeh tu eeh emujata ngikana de kosau ipocho etubda ipocho nginai kimuja ngikana de kerai tukona iboka atolor aguna atasaka ibuka ngini ekayano ngakito nguna kimuja ngi kadigade esaa to nyimuja to nyasakara ayong aliwae epriatarata etami etau atamar ekoe nyani ni epuatareta ngitunga lu natokona nyasakara ayung nyani ni epuatareta kigor kang etau kichanakin lakini esaa toa asakasia ayona kimujia angolik agong kona atamar ejok tani kolong tani emopee ngitunga ngulu ngesi kokokis ayona aa ketatam pekanyunit ayong ngakiro nu ngesi kangarakinet ayong ngesi tokona asiamunia ayong akingarakin na engarakinia ngide kang.